أعتقد إن الإحترام هو الأهم، لإن الإحترام هو الأساس الي يبنى عليه أي علاقة ناجحة، إذا كان في إحترام يكون في تقدير متبادل وفهم، وهذا يضمن علاقة صحية، أما الحب فهو شعور جميل، لكن إذا ما كان في إحترام ممكن يتحول الحب لشئ لمؤذي أو سطحي يعني، الإحترام يعطينا قاعدة قوية بينما الحب لوحده ممكن يكون غير كافي.